Tosterni ishlashi bu judayam oson. Oddiy nonni tosterga joylashtiramiz. U odatda to'g'ri shaklda ya'ni tosterni maxsus joylarida joylashadi. Ayrim tosterlarda nonni qizdirish uchun mo'ljallangan o'rinlar ham mavjud. Demak, toster ichida elektr qizdirish elementlari mavjud bo'ladi. Aktivlangan vaqt davomida bu elementlar elektr energiyasini isitib, issiqlik hosil qiladi. Undan keyin tosterni ichida issiqlik simlariga qo'shimcha ravishda issiqlik saqlovchi materiallar ham mavjud bo'lishi mumkin. Bu materiallar issiqlik yo'qotib qo'ymaslik va to'liq tarqatishga yordam beradi.